אן עקסקעוועיטער ווערט גענוצט צו קענען גראבן זייער די- טיף און צו קענען ריקן גרויסע א- אסאך גרויסע ערד אויף איין מאל אדער שטיינער אויף איין מאל. <hesitation> א עקסקעוויעטער ווערט אויך גענוצט צו קענען <hesitation> צונעמען א הויז אדער א בילדינג...